प्रिंटर थें कंप्यूटर से जोड़ना का वास्ता यूएसबी केबल थें प्रिंटर का पिछला हिस्सा मा मौजूद यूएसबी पोर्ट मा केबल थें कनेक्ट करी थें फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करियूँ चैन्दू। कंप्यूटर आपणा आप ट्राईवर डाउनलोड कर दिलु। और फिर प्रिंटर कू इस्तेमाल करै जै सकदु। वाइ फाई से प्रिंटर कनेक्ट करना का वास्ता वायरलेस प्रिंटर थें कनेक्ट करना का वास्ता और प्रिंटर थें एक ही वाइ फाई से कनेक्ट करियूँ चैन्दू।